لوكان نعود في التاريخ إلى للوراء أختار الحقبة التي كان فيها الانسان لم يكتشف أي شيء و يصارع في ان يتاقلم مع الظروف الطبيعية الصعبة